اللعبة اللي بحب ألعبها مع أصحابي هي لعبة الكوتشينة، خصوصًا لعبة "الطرنيب". لعبة الطرنيب محتاجة تركيز عالي، واستراتيجية، وده بيخلي كل دور مختلف ومليان حماس. اللعب مع الأصحاب بيبقى مليان هزار وضحك، خصوصًا لما حد يغلط أو حد يكسب بطريقة غير متوقعة.